Cepillo na nro yo'ó yó ta kuchoña na nruvii nó'o na xauxa kikue nó'o a xa oxakan no nó'o tanajan kuchó na xa oxa ko xan yú'o ta ho o on. chi davo ná, adavana ta va kuchonaña tá kikue yuná, ta ho o on. akana ná kini kú no nóna ná tavia ha xajan hó najan ná kuchóña na konro yó'o, oni xhichi na kii tá okikue yó.